<hesitation> Papier de vert a, taratasy misy vatovato na hoe misy maragniragnitsy zany, famotià vy mampamirapiratsy azy, indraindraiky koa regny ampiasainay koa zao tamin'izahay mbô nianatry hamotianay la table, hamotianay table.